<noise> ya, mitômbogno mihitsy le hoe tsy momba na zovy na zovy tanteraka zaign, <hesitation> ohatra zao amina fifidianagna regny misy leha vato fotsy izaign hoe de tsy mifidy candidat raiky izy no tsy mifidy candidat raiky, <hesitation> de amina resaka hevitra regny koa ai possible hoe mokon-dôha ananjy fogna ampiasainy, leha agnaty lôhany akao fogna ikehiny fa tsy magneky hevitran'ôlo hafa izy.